Pi curari la peddi sicca, si po usari un sapuni dilicatu oppuru mèttiri na crema idratanti. Li dutturi dìcinu ca puru manciari cibi sani e vìviri assai acqua aiuta la peddi a nun divintari sicca. C’è cu' ci soffri spissu, pirchì magari havi la peddi dilicata, mentri àutri nun hannu sti problemi. Un mètodu anticu è chiddu di usari l’ogghiu d’alivi, chistu è un òttimu rimediu, forsi lu megghiu chi c’è, megghiu di li cremi chi s’accàttanu nta li farmacìi. L’ogghiu pi la peddi si usava puru nta l’antichità e ha statu sempri un rimediu chi duna lucintizza a la peddi e nun la fa addivintari sicca. Certu, pinsannu a quantu è arrivatu un litru d’ogghiu d’alivi, di chiddu bonu, unu ci pensa du’ voti a usallu pi la peddi sicca, a lu chiù si lu cumpanaggìa pi cunzari la ‘nsalata o pi lu pani cunzatu. Ormai puru accattari un litru d’ogghiu addivintò un lussu. Ma puru certi cremi cùstanu assai. Li megghiu prodotti di chiddi chi s’accàttanu nta li farmacìi, sunnu chiddi fatti cu la glicirina, ca è na sustanza chi idrata la peddi e la manteni curata pi na pocu di tempu. Puru stari troppu a lu suli nun fa beni a la peddi, speci quannu chista è chiara. Siddu la pe... la peddi è dilicata, pi stari a lu suli è bona cosa usari li cremi prutittivi pi evitari appuntu la sicchizza di la peddi e àutri problemi assai chiù tinti.